اكتر زهره شوفتها وعحبتتي هي زهره النرجس شوفتها من تلت سنين كدا كنت مسافره انجلترا مع اهلي اا كانت زهره شكلها حلو اوي وتربتها كدا حلوه وتربتها شكلها ناعم ديه تقريبا احلي زهره شوفتها في حياتي